Ee ɗun kaa sikke walaa hen. <hesitation> Masiŋ kaa Waawa laataade. Ɗun njanndi non. Njanndi waawa maatude mettii, waawaa maatude tiiɗalla hono no ɓii aadama nii. <hesitation> taguɗo masiŋ oo, kañun tagi yimɓe me no yimɓe, tagdi ndi jogii ndi, masiŋ walaa ndiiɗoon tagdi.